Yeyi wote kuna tele ñenenundo filetruwa yeyi kiske marawayid. Mburonun loku yimia priza teleya mbunun dayi prisa mburonun loranša priza kub yikimi, priza yikimia kontaknga diye bitonga ñeneyaro kunun are, adi rattirmia lanci. Kak raciria lanci. Lansa rimina yeyi, adi rattirmia mojongu kina kalitengu kotenumma frekans kotenum kramma cuwudi. Kotenum kran cuwudia adi telekumanna tumma, telekumanna gonimia tulla tele Cad, yindia lenimia akidi, yakka akidi, dewuwa ngaayo oriyantaziwo kina šeneide sarawuwa ngaayo zi alwan manuyiwa dewuwa tiwo fayis bok awo ma- maneia bundo embizi tuwu manoiwa adi tiwo, embizi for manoiwa adi tiwo ngaayo filermia. Wote sartungu erngu balakhiya tiyia dis never ala tiyia akediro kak adi ratirmia, adi nimero e tele Cad cudi. Habara kurno adi fuwuro cadi adiyi ngowuro zaci. Wote summa badangan, teleya nondiyi ayi laro y- yallaro filermi. Yallaro teleya filermia. Wote yallaro teleya filermia kawuwambe colu daan bikeyei bo awollambe awu. Tele mbunnun kosantereyei. Wote teleya coron ruwu doyi. Yalnumma. Awo kawuyi ye kumbroi ye kilafe daaro cilia yallanayi niskiyero ye kilafe, kinjeyiro ye kilafe. Yalnummayi ayi ngaaye coron dowoia ni kowurunumma nansuru. Wote hadis ngundoroiye kina teleya rimia muhim marawayid. Do wote, filima coron wuyiyeia coron fikir ta cawandi. Filim la kuna la njirayi diye la filim kuna kote njirayi sirea ngaayo niyi awonimi. A šenna yukum bo, šen yikimia masallo <hesitation> tomma n jeriso adi filim boyi n. <hesitation> Awo tomma n jeri nja ta akowo bo- botu n boyin nun wartei. Tendeye yamma yilla tondi yamma do lalayi jedi yilla yamma ma akedi a kasida ruwu jedi wawartei laro wawar wawartei laro halas yallanayi adiye sarawu. Bundo, šen la filim karton njei a la yam košiye diye, yam filim karton njei yam košiye, yam košiyaye šen akedia adin diye, akedi awo <hesitation> wuyei halas. Tendiyi wote kina awo evelisiyon bulim wote tuyura bebiso tuyura jannaso a kuna ma yallana yerne bike koyiyeina šaye kadaa dowoi kuna tuyural bebi nja ta šen adi šen arab. Yallana yerne halas bike kada awoyeina da dowoi. Awoyeina serea yallana wote coron dowoia. Halas yallana yerne wuyei bike coron awoyeia coron bike goyei, šen haas diye, šen kraye ye diye. Yallana šen kraye daangun yendimia wuyei dowo nja krangedeye dlawo. <hesitation> wote a ma dan dunima da kodea furu jedi. Kan la tawuno, ndulo la awono, adi ngaaye tela fadan tamiya yala adi ngaayere danci. Ana laro nduwayi kamayi ñenengaro tela tewa tela fileyirne do hamman šen laawa ta telaro awoyino šen la do cuncine awo <hesitation> kod cike šen kina ala kina ma <hesitation> šen fadeyi bo diye yalana šen fadeyi ba wuyei do ciya yala mujurum do walcei. Wote, niyi yalnumma adabtu kramuwa šen la kina sera mifit marrawayit yalana kina ŝen tumanjeriso kina boyin nun botummiye warcei. Adiye noye, šen la haas sira a bahim košiye codi. Gulili salaso bahim košiye wawarce salaso bahimmayi ngaayo noyei. Bundo, šen mediye awo krayeye diye, šen krasira yalana yerne bes kra grayei adiye diye, šen wote šen tullo lannima yalana langu guljei, lango franse guljei, analfabe. Wote tondi kraro kuru sartu krayero kodiro alfabe ye noso yeyi batata ye noso alhamdungede ye noso kra- ye noso awo yerne kiya kurkondongida wote susi tena ayiye hadiro wuyei kompoyiro klangide dedero goyi. Yeyi ana laro adi kina muhim marrayit tela ñena fadan fileturu awo tiro muhimmowo do bo. Kuna yan la halas telaa. Yallana tadiyi. Teleya ayi fayideyi, teleyadi telewa adi do fadeyi bo na. Teleya kammaro akedi akedi nu akedi nu teleya ni kammaro ñeneyaro fileturum filermi ñeneya. Ñeneya niyi teleya firmia ni kidero kotto, ti fadan kurowo. Arba iširin sa do ñeneya gum ñene woliyina kuru kraro ngingayi tunu fadan gum diyia ayi istafakci. Istafakti bo ayiye a <hesitation> istifak bo ca a tullo wayi istifak tullo wayi tenu coron istifak tenua adi niyi akediro ngaayo awonimia istifaknga yiyia istifakti kicila. Istifaktia ayingu wayi goyi. Wote ilim ilim goyi. Ñene di catta ni danumi ilim do yikimi, yammayi kina teleya ha teleya a nasarayena <hesitation> yallayi tadiyi. Yalla akedi, yalla ni terbiya tadiyi. Yalla terbiya tadiyia teleya ta terbiya tullo, teleya terbiya tullo ayi laro? Terbiya tullo teleya yallana corayi akediro jawayi awoyi nanca dowuyiwa yallayi teleya wuyei naro kodi bo ye ma nanta di ayiyengedeyi kuyi nanta di ayiyengede kuyi jayi wayi ayiyaro angal setti bo ngaaye ma ngul tendiyi angedea wuyei, yeyi wote teleya tendi wuttunga muhim marawayid yeyi yallana fikirriye cedi, yalla ndeyediro awoyei. Kina teleya na lan ma awo yallana yalla wote ilim jowuro cawandi. Šen asiya la sirea yallana yerna cowodia ekolledi akediro co- coron na la šen la cowodina diye, cowodia yallana coron awo ekolleye cowodia coron a doktora ye fileyerei, a bundo masallo <hesitation> je bikete ye a la cotuwu cawayi biyiro ficei, awoyei ye kurfulcei ye ngaayo bikeyei, bikeyeina diye. Wote a teleya muhim marawayid diyia ana ñennummaro fileturuwa Wallayi muhim marawayid. A ñennummaro filermidi a fasad filermia fadeyi bo, coron ilimma ndotto wayi te- teleye yallaro fonsenema filermia ayi fonsenema ña ta bodituronga lantunga filermi. Lantunga filermia šenna warwarco celia, halas hayi nginimi yalla kida limia, limia konumia y- yalla fadamba korowo? Yeyi yalla fadan korowo. Ayi jedi kada? Aa telengede wu- wuyei kada. Teleya nduwi languno? Yowo yini ñenea filermona, wote teleya lanci kurowo, wote ti tayi teleya ciluwo kidangu dasu yeyi. Wote, halas kina haliye adin angede manatu bo. Teleya kina soluye kidanga dasuye wote akedi. Yowo adi jowuro ngla, Wallayi y- ya- yalla dunumo daro colunude? Yeyi duno daro celi bo. Telengedea dun wu- wu- wuyen akido teleya wuyeia fikirriye cawandina. Halas akedo wote, yallayi espiringedea lanturo walci, yammayi kina ma mana kadaa manayei adi.